Maka legioma maromaro karazana ianao: kôrzety, karaoty, aubergine a, reny nonmaromaro karazana azo en- atono reny. Apetraka ao anaty lafaoro, asiana menaka mba hampamandimandina anazy, asiana sira mba hampatsirotsiro azy de atsofoka kely ao tsy atao maharitra ela de vita ny legioma atono.